<hesitation> Omubwiire bwangye naaba ntiine kyokukora, nyowe ndakora ekindeenda mbweenu ebiranshemeza, <hesitation> nantiine nkekyokukora, haaba hariho nka katabo nkahurira nayenda nkokukashoma ndareebamu kwonka ekyo tindakimatira saana, ebindi ebindakunda mbwenu naaba ntiine ekyokukora, haaba hariho nka akapiira, <hesitation> kukareeba ninga kukazaana, kukira munonga kukazaana, naaba ndi kukeezaanira ndashemererwa kukira kukareeba ndi kureeba abari kukazaana, naaba ndi kukezaanira ndashemererwa ndi nabanywaani bangye tukateera akapiira, ndahurira eshagama yatambura mumagara mbwenu weena nabagye, kwonka na naaba ndi kukareeba ndahurira ndi gye mbwenu weena ntiine buhinza mutima ntiine ekiri kunteganiisa. Kandi nekindi naaba ntine kyokukora, <hesitation> hariho nka nkekyokureeba nkabateezi bentome abayaayi bari kuteera abandi, nakyo kirampa amaani kugira ngu ndakunda kuteera ebitomi, kwonka naaba ndareeba omwana baramuteera ekitomi, nakyo kirampamu kushemererwa, <hesitation> then nabantiine ekyokukora ekindi ekindakora, naaba nyinemu nkakasente hasimu yangye nteerereho banywaani bangye turagyenda tuteere akaboozi nkeshaaha nkibiri, nkeshaaha nkishatu kugira ijuka aboweitu <hesitation>